<noise> pues ndida niku, ndidaniku kost bre no niku tradicion nuanu xin nde ndi welunu no nde ndi nixika kula ua ni ko kost bre nu xa xitu nu ninu te ndi nu iyo. <hesitation> modo xi xoo nda ndanu xitu ninu xoke este dinuvida xitu nu nu yan te disin vida xitu nka nu inka kost bre inka konuenu yua te yoo iyo. Este <hesitation> xanda konu xanda kida selebrar nu niku wiko niku este tempu xitunu te tiempo ya, yoo ndida kuya nda siglo waa, nxu nadanu iman te ndakidanu conserva nuini ku kost bre nu, vida nu nxu xi tunu nde ora presente kiwi na